E woodi helloom tomato, e woodi rams, e woodi goɗɗum kala tafarnuwa, mi hejjitii innde maa jom. E woodi vejjiteebuluji ɗuuɗɗi, ɗi tawatake sey nder wakkatiire damunde, wakkati seɗɗa naa jom.